Ñy fampiasà ñy polasebô moa, la ara-dalà, la hainy ñ'olo tompom-bata marar'iñe, fa iñy ñy ahajang'azy, tsy mila dokotera ei, tsy mila fanafody fa iñy ro mahajanga ñ'aretin'iñy, laha arety tsy loza, tsy mahafate, tsy raha mañahy, lafa hainy fa ho jang<...>.